يعني بنشوف انه الكلب النشيط بيحتاج حوالي من تلاتين دجيجة لساعة يوميا وبيختلف هادا الموضوع من عمر لعمر ومن نوع لنوع. يعني الكلاب الصغيرة ما بتحتاج كل هالوجت بيكفيها عشرين دجيجة كما انه الكلاب المسنة هي توا ما بتحتاج وقت كتير متل الكلاب يلي بعمر الشباب يعني